भारत एशियामा हेरिग्यापाछा संस्कृतिमा धनी देश हो । या विभिन्न खालका परम्परा छन्, विभिन्न खालका चालचलन छन्, यिनमध्ये एक छ थुक जमुन्या प्रतियोगिता, जो का हुन्छ राजिस्तान तिर, तसौइ पानी नपड्याका बेला पानी पड्या आशामा भेक्तानको ब्या गरुन्या परम्परालै छ, भारतैमा छ तु लै, र तसोइ अर्खो हेरिग्यावटी महाराष्ट्रतिर अथवा कर्नाटकतिर जन्या बच्चालाई पचास फिट मथिबठे कपडानमा बेडिबटे फाल्या विश्वास छ, क्याकी भाग्यमानी हुनान भुणिबटे । तसोइ वानरुन्की लेखा एक विशेष प्रकारको मन्दिर बनायाछ, तसोइ अघोरी साधु भुण्णान इण्डियामा भौतजसा धेकिनान् भारतमा उनले मर्या मान्सका हाडका पूजा गद्दान, ति संग खेल्लान, मर्याका मान्सका खोपडीमा खाना खानान्, यि खालका परम्परा धेकिनान् ।